E fomba fiarovategnan'e soky da igny fasofasony ame volony igny satria vao mikasoky ame volovolony maragnitry igny e fahavalony da mipody, da ankoatrin'ny fasofaso ame volony da e nifiny koa zany hoe hofarigny ame nifiny koa zany na lahy misy raha magnosy anazy, da koa zany avao koa i trandraky, na koa izy magnifatry izay fahavalo magnosy anazy na igny volovologny igny miaro anazy avao koa.